اللون البرتقالي يعبر عن الطاقة والحيوية ويعطي أحساس بالتفاؤل يتبادل إلى ذهني فصل الخريف وألوانه الدافئه مثل أوراق الشجر كمان مرتبط بالمشروبات الفاكهية مثل العطائر والكوكتيلات اللي تطفي طابع منعش في الثقافة يمكن يكون اللون مرتبط بالاحتفالات والأوقات الممتعة مع الأهل والأصدقاء <noise>